בִּנְסְבַּה לִי אֶלְאֶחְתִ'רַاع אֶלְאַכְתַּר אֻהַמִּיָּה פִּי אֶלְקַרְן אֶלְמָאדִי רַאהּ אֶלְאִינְתֶרְנֶט חַתְּשׁ רַאהּ תְּבַדַּל בְּזַאף אֶלְחַוַאג' פִּי חַיַאתְנَا מִן תַּרִיקַת אֶתְתוּאוּל וְאֶלְתַּרְפִּיָּה וְאֶתְתַּפַהּוּם בְּאֶלְאִינְתֶרְנֶט אֶלְאִינְתֶרְנֶט חַלַּא אֶלְעָלַם קְרִיָּה צְ'גִ'ירָה וְסַהֵל עַלַינַא אֶלְוּסוּל לְמַעְלּוּמָאת כְּתִירַה בְּצוּרַה מֻחֻּדּוּדָה.